ஒரு மூல உணவு என்பது பெரும்பாலும் சமைக்கப்படாத, பதப்படுத்தப்படாத மற்றும் கரிம உணவுகளை உட்கொள்வதை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இது சில நன்மைகள் இருக்கலாம், ஆனால் இது சில குறைபாடுகளையும் கொண்டுள்ளது. பச்சை உணவுகளில் வைட்டமின்கள், தாதுக்கள் மற்றும் பைட்டோநியூட்ரியன்கள் அதிகமாக இருக்கும். சிலர் பச்சை உணவுகள் செரிமானத்திற்கு உதவுகின்றன மற்றும் நொதிகளை அப்படியே வைத்திருக்கின்றன என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். பச்சை உணவுகள் எடை இழப்புக்கு உதவும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். பச்சை உணவுகள் கீல்வாதம், நீரிழிவு மற்றும் பிற நாட்பட்ட நோய்களுக்கு உதவும் என்று சிலர் கூறுகிறார்கள். சிலர் பச்சை உணவுகள் சிறுநீரக செயலிழப்பு மற்றும் சிறுநீரகக் கற்களை வெளியேற்றும்.பச்சை உணவுகள் சுற்றுச்சூழலில் தாக்கத்தை குறைக்கும் என்று சிலர் கூறுகின்றனர்.